Ɗunkayi so a waawii ndefu tan, aɗa haani anndude ko kasindinɗaa e defude e no njiɗirɗaa defirde. Ɗun nii non. Non woni no ndefu kaa yaarata. Ndaaroyaa <hesitation> somoyaaji muuɗun, kawrindinaa. Nden kaa ndefaa.